niin kuin oli äsken puhetta niistä suksista että siellä ennen suksessa kuljettiin Nyyskogassa kovasti
niillä ei ollut mitään muuta teitä siellä mutta ne talvella kun oli paljon lunta niin ne ei tainnut pitää - teitä siellä mutta ne sai kulkea suksessa itään ja luoteeseen ne tiet jotka tuli sinne menneellä sadan puolella jolloinkin silloin sinne niin ne tuli ne oli etelään ja pohjoiseen ne tiet ja sitten kun piti mennä itään ja luoteeseen niin se ei ollut muuta mutta siellä oli paljon lunta ja ja isot korvet ja ja siellä meidän piti kulkea suksessa aina talvella
kuinka pitkiä välejä sitä kuljettiin
kyllä sitä oli kun meni sinne Klaarajoen varrelle niin sitten sillä oli - se oli ylttö kahden penikuorman sinne se oli pitkä sinne mennä vaan ne oli niin hyviä suksessa liikkumaan jotta ne - hujahti sinne niin sievästi ja ja niillä oli pitkät hyvät sukset ne teki niihin sukset ennen vanhuuteen ne teki kuusen janhuksesta sukset ja ne luiskahti niin hyvin jotta vaan niillä ei ollut silloin silloin vanhuuteen sitä hyvää voidetta - jota ne voiteli suksia mutta sitten se tuli myöhemmän
minkäslaista mittyistä se janhus on josta ne teki sitä
se on sellaista puuta joka on tullut niin ikään kuin punaiseksi ja kovaksi se on niin kuin kuusi tulee vähän jotta se on se ei kasva ylös mutta se tulee vääntymään vähän jotta se on niin sitten siihen kasvaa janhusta ja se on niin kovaa jotta se on ikään kuin luuta ja sellaista ne haki metsässä jotta kun oli vanhoja metsiä niin siinä löytyi aina jonkin jossakin niitä jotta josta ne teki suksia ja sen sitten ne halkaisi sen jotta eli ne sahasi sen erille jotta ne sai sitten sen janhuksen puolen alaspäin
sen piti tulla alaspäin
niin sen piti ja ja sitten se oli se - puusta se tuli alaspäin ja sitten se jossa parkki on ollut sen tuli ylöspäin niin sitten se väännettiin sinne jotta se tuli jalkavaksi ne sanoi suksen ja sitten ne sai tehdä ne siinä ohuiseksi jotta kun ne kulki sitten suksessa niin se aina nosti jalkaa ylös noin jotta se oli ikään kuin se kevensi vähän liikkuminen kun ne se suksi oli jalkava jotta se nosti jalkaa sillä lailla ne puhui sen jotta sen pitää tehdä
se oli jalkava suksi mikäs se oli nimeltä seittyinen suksi joka ei ollut jalkava
ei ne sanoi jotta se oli kehnompi suksi se oli niin suora ikään kuin reen jalas
no kuinkas siitä sitten saatiin sukseksi kun se oli halkaistu ensiksi se janhuspuu kuinka se tehtiin mitä pelejä niillä oli millä konstilla tehtiin
niin ne - veisti pois siitä sen päällyksen jossa parkki sitten oli ja sen keskimmäisessä - sen ne pani alas ja sitten ne ne teki sen niin ohuiseksi jotta se oli jotta se on jotta se oli hyvin kevyt ja sitten ne tervasi niitä kesällä jotta ne tuli tervaan jotta ei vesi niihin pystynyt ja sitten kun ne oli valmiiksi tehty niin ne teki vihosta ne mäykset niihin ja ja muutamat jotka oli parempia tekemään niin ne teki raudasta joka meni suksen lävitse ja siihen tekivät sellaisen renkaan jotta ne teki muutamat teki vitsasta sen joka meni ympäriinsä ylettyi varpaan vaan muutamat teki sen nahasta sitten jotta se kesti paljon kauemmin jotta
kuinka se suksen kärki - saatiin ylöspäin nousemaan
niin ei me - meillä oli puu - jonka minä panin siihen päälle ja sitten minä panin vettä ryytään ja ja ja sitten minä kiehutin sen veden jotta se oli - kiehui ja sitten minä kiehutin sitä suksenkärkeä ja ja sitten minä väänsin sen jotta se tuli sen vääntöpuun vasten ja sitten kun se oli kuivanut siihen niin me voitelimme sitä ja poltimme tervaa siihen ja siitä se tuli sitten jotta se seisoi monta vuotta niin
no niillä oli ennen vanhuuteen ollut semmoisiakin suksia että oli eri pitkät toisessa ja toisessa jalassa
niin - niillä oli yksi joka oli kovasti pitkä ja toinen oli lyhyempi ja ja siinä oli nahkaa sen karvainen nahka siinä sen - lyhyemmän se oli ikään kuin muu jalas se oli sillä ne meni ylös mäkiä kun oli jyrkät mäet niin ne kävi ne oli hyvä kulkemaan paljon paremmin kun niillä oli se lyhyt suksi oli jalassa ja sitten kun se oli alarinnettä niin sitten ne seisoi sillä pitkällä suksella ja se se lyhyt se sai olla ikään kuin jotta se vain niin passi jotta ne seisoi sen päällä vähän -- vähemmän jotta se pitkä suksi se oli ikään kuin sillä jolla ne teki sen hyvän menemään alas jyrkkiä mäkiä
vieläkö te näitte niitä eri pitkiä suksia
-- kyllä minä näin niitä vaan vaan se niitä lyhyisimpiä sitä minä ei tullut näkemään ne oli jo tehnyt niin jotta kun minä tulin suksia tekemään niin niin ne piti molemmat sukset yhtä pitkiä vaan se ne vanhat ukot ne toimitti jotta ennen ne teki sellaisen lyhyisen suksen
minkä takia ne sitten vaihtoi sen suksen mallin
niin ei kyllä se oli niin jotta ne tuli ymmärtämään jotta jotta ne ei tarvinnut sitä sitä lyhyistä suksen eli jalaksen jolla joka oli nahasta mutta ne teki jotta se kulki sievemmästä ne oli tuli enemmän ymmärtämään jotta niiden piti kulkea sievemmästi niin sitten ne oli hyvä potkaisemaan sinne sukset kulkemaan paremmin
no sinä äsken toimitit että siellä oli suksen pohjassa semmoinen pitkinpäin holi
niin ne teki sellaisen niillä oli sellainen rauta jolla ne höveli sen sen kuurto siihen sukseen jotta se oli parempi jotta ei se ei luiskahtanut kupeelle mutta se kulki suoraan paremmin siitä sillä ne teki sen kuurron siihen
ja oliko semmoisiakin joissa oli kaksi kuurtoa
oli ne - sellaisia jossa oli leveät sukset muutamat teki ne niin leveät jotka kulki vain metsässä ja katseli lintuja niin sitten ne teki ne leveäksi jotta niillä oli kaksi kuurtoa niissä
niillä oli vähän erilaisia suksia eri tarkoituksiin metsämiehillä ja muilla vai
oli niillä jaa minä tiedän jotta siellä ylhäällä Jemtlannissa niillä oli niin pitkät - kovasti pitkät sukset ja ne oli niin kapeita jotta ja sitten ne sanoi jotta ne oli hankisuksia jotta ne hangella kulki niin ja sitten kun oli pehmeä sellainen lumi joka oli niin pehmeätä jotta se upposi niin niin sitten niillä oli ne leveät sukset
oliko ne suomalaisten vai ruotsalaisten vai
jaa
siellä Jemtlannissa
kyllä se oli niin jotta se
vai lappalaisten
se oli molemmissa jotta kyllä niitä oli lappalaisia ja suomalaisia niitä oli suomalaisia pitkin rajaa sieltä pohjoispäästä Ruotsia ja alas etelään Vermlannistakin se aina niitä oli aina Skoonessa suomalaisia kokouksissa siellä jotta niitä on ollut ympäri Skandinavian ja Norjassa niitä oli siellä metsillä niin paljon suomalaisia jotta siellä on suomalaisnimet vielä ja minä olen nähnyt siellä yhdessä paikassa se ei ollut kauas Oslosta siellä oli yksi pitäjä ja sen näkyi niin hyvin jotta ne oli muuta miehiä siellä eli kun ne jotka uskovat olla niitä vanhoja norjalaisia vaan me kävimme siellä ja näytimme sen filmin ja minä olin hyvä ymmärtämään jotta ne oli muuta ihmislajia ne vaan ne ei ollut kaikki niin pitkiä mutta ne oli paksumpia ja ikään kuin vahvempia
niistä suksista vielä minkälaiset ne oli sauvat ennen vanhuuteen
niin niillä oli seivästä ne otti kuusesta ja ja teki sellaisesta hyvästä kuusesta jossa ei ollut - oksia ja sitten ne pani sellaisen visapään siihen porkan ne sanoi ja teki sen visasta niin sitten se ei tarvinnut olla niin raskas mutta ne koversi pois siitä ja ja jotta se tuli hyvin kevyt ja sitten niillä ei ollut mutta yksi sauva ennen vanhuuteen
no mitäs toisella kädellä tehtiin
ei ne piti - kiinni molemmissa molemmilla kädellä siitä ja sitten se oli paljon pidempi se se sauva vaan kun ne sitten tuli ymmärtämään jotta se oli parempi pitää kaksi niin sitten ne sai tehdä sen lyhyemmän lyhyisemmän sauvan ja ja sitten ne teki jostakin muusta sen karpusen siihen alapäähän ja sitten ne kiinnitti sen lävitse sen sauvan ja jotta se sai liikkua siinä
kun ne yhdessä sauvassa kulki niin sivustako ne työnnettiin sillä sauvalla
niin ne teki ne noin pani - käsin sitä pitkää sauvaa jotta ne
ei ne jalkojen välistä koskaan
ei se ei käynyt laille kun
ei alamäessäkään
ei ja eikä ylämäessä mutta sen ne sitten ne piti sen kupeellaan noin jotta ne oli hyvä kulkemaan jossa oli hyvin jyrkkää
no mitäs jos niin kuin metsämiehillä oli jotakin kannettavaa eli muuta toisessa kädessä
no ei selässä ne kantoi kaikki joka niillä oli ei ne ikään käsissään kantanut mitään mutta se oli jotta kädet piti olla jos se oli metsämies niin se pyssy sen piti olla niin jotta se oli valmis jos ne sai nähdä jotakin siellä metsässä niin se oli heti sillään ja sitten siinä oli sauvassa nauhat jotta ne sai panivat sen - noin ympäri käsivarren tuosta ja kalvosen ympäri ja sitten ne otti pyssyn ja heti sillään niin se sauva sai hengätä siinä
no sitä - toimititte että teillä oli hyvät voiteet suksiin
jaa ne ne kesällä ne voiteli tervalla ja ja - se kuivui niin kovasti jotta ne tuli niin luikeaksi jotta ne oli niin hyviä ja sitten ne voiteli jollakin - sillin ne otti sillistä ne suolet ja ne oli ikään kuin niin lihavia ja - niillä ne voiteli vaan sitten ne tuli ymmärtämään jotta niiden piti tehdä muuta voidetta jotka istui päällä niin sitten ne poltti sen ensimmäisen voiteen se oli vähän keitettyä tervaa jotta se ei ollut niin kovaa ja ja sitten ne pani sen luikean voiteen päälle joka oli tehty jotta ne se luiskahti niin hyvin ja kun pani jos oli vetelä lumi jotta siinä oli vettä niin kun minä voitelin sukseni niin se oli jotta se suksenlatu kiilsi se luiskahti niin hyvin ja ne ruotsalaiset siellä Klaaranjoen varrella ne tuli katsomaan sitä suksenlatua sitä ne ei ole ikään nähnyt ennen ja se ne sanoi minulle jotta se on nyt paha sinun tulla liikkumaan täällä kyllä sinä saat olla aamuun jotta se kylmää niin sinä saat mennä aamusella varhain vaan minä sanoin jotta minulla on voidetta minä voitelen ne nyt nyt kun tässä on valkea ja ja minä voitelin ja sitten minä menin jotta suksenlatu se kiilsi ikään kuin se olisi ollut hanki siinä ja sitä ne ei ollut ennen nähnyt
no kuinkas jos ylämäissä meni semmoisella voidellulla suksella eikö siinä luiskahtanut
no ei sen piti olla niin jotta se ei luiskahtanut ja sitten sai kulkea hyvin jotta sitä ei saanut vääntää jalkaa niin paljon mutta sitä sai kulkea hyvin köhyisesti jotta ei vaan kun nosti kannan ylös liian paljon niin siinä tuli potkaisemaan vaan sitten sitä piti pitää jalkaansa suksea vasten ja nostaa sen hyvin siveästi jotta siitä ei tullut vääntämään ilman se olisi putkahtanut takaisin se on kun tekee voiteen hyvin niin sen pitää olla niin jotta ja sitten sen pitää lykätä noin kädellään jotta taapäin niin sitten se ei luikea taapäin niin vaan kun sen panee päälle - takapuolelta ja esipäähän niin sitten se tulee niin jotta se tarttuu enemmän lumessa jotta sen pitää panna päälle siihen ja sitten kädellään ne panee pitkin suksea noin jotta se tulee luikeaksi tulla eteenpäin vaan takaapäin se ei menekään sitten jotta se ei luikea niin
no ne oli uudemmissa sauvoissa oli sitten niin kuin karposet ne
niin ne teki sellaisen
visan sijassa niin kuin karposet
joo
no mitkäs ne oli sitten oikein ne vanhanaikaiset karposet eikö ne ollut kulkukeinoja kanssa
niin ne jotka me sidoimme - jalkaan ne oli isot kuusen oksasta ensin pantiin sellaisen renkaan jotta se oli vähäsen se ei ollut pyöreä mutta se oli ikään kuin vähän litteä ja sitten ne
nimeltä -
karpunen se oli ja sitten ne vitsoista teki koivun vitsoista väänsi kesällä ne väänsi kun ne oli hyvin nöyriä ja sitten ne - säästi niitä vitsoja ja sitten ne kun ne oli kuluttanut pois vitsan niin ne pani uuden vitsan siihen vaan sitten ne tuli ymmärtämään jotta se tuli liian paljon työtä nyt viimeksi jotta ne otti köydet ja pani sinne minä rupesin panemaan nuorat vahvat nuorat ja ja köydestä - kapeasta köydestä niin sitten ne kesti niin kauan jotta kymmenittäin vuosia vaan ennen vanhuuteen ei ollut niin hyvä saada köyttä mutta ne teki itse karvoista köysiä ja lehmän hännistä niitä ei ollut ostaa köysiä niin kuin nyt on
minkälaisessa lumessa niissä karpusissa liikuttiin
niin kuin me tarvitsemme kulkea talojen välissä ja siellä ei ollut hevosia jotta ne teki - hevosella tietä mutta me kuljimme karpusessa ja sitten kun minä vieläkin minä kuljen karpusessa kun minä talvella teen tien itselleni sieltä jossa minulla on se luokka jossa minä asun ja sinne alas maantielle ja sitten minä poljen sen niin leveäksi jotta se on noin leveä jotta piilillä taitaisi ajaa sinne ja joka kerta kun tulee lunta - niin minä poljen sen taas niin se tulee niin kovaksi jotta siinä hevonen ja tukkikuorma on ja sitä ei se on ikään kuin se olisi jäässä se tulee niin kovaa ja vahvaa jotta se on ja - kun - sen tekee joka kerta kun tulee lumituisku niin sitten se pitäityy hiela talven niin ja keväällä sitten se sulaa vähän ja vähän pois ja ja - se kestää aina siiheksi jotta jotta lumi sulaa pois
vieläkö sinulla on omat tekemät karpuset
niin sen minun pitää aina ja kun minä kuljen suksessa niin niin minä olen ottanut ennen karpuset kanssani jotta ne on ollut selässä jos olisi sukset jotenkin käynyt villiin suksilla niin sitten minä olisin ottanut karposet jalkaan ja tullut ramille arvollaan
pitääkö siellä muut ihmiset enää karpusia
kyllä ne - muutamat vielä niitä pitää jotta ne - saa tehdä tien itselleen jos ei ne ole niin pitkiä teitä niin ne on jotta ne arvoltaan siellä talojen välissä ne polkee karpusilla se kun kulkee ja nostaa lumen ja luo sitä niin se on vaikeata työtä ja minä olen sanonut niille miten minä lunta kuljen ja nostan ja kannan sitä mutta minä poljen sitä sitten se tulee niin hyvä tie ja se se kestää aina siiheksi jotta lumi sulaa pois ja jos se tulee luikeaksi sitten keväällä niin minä otan lunta siitä kupeelta ja viskaan vähän lunta siihen päälle niin sitten se on yhtä hyvä ja muutamat ne - panee hiekkaa siihen vaan se ei ole hyvä sitten ne saa kuluttaa kengät ja vetää hiekkaa kanssaan sisään vaan kun minä viskaan lunta siihen kovaan tiehen niin sitten se käy niin hyvin kulkea jotta ikään kuin kulkisi tällaisella lattialla sen pitää päässä näet istua jotta sitä saa ajatella miten se on hyvä vaan kun ei niillä ole aatokset niin mutta sitten se tulee niin ne saa enemmän työtä tehdä
kuinkas sitä toimitetaan näin keväällä kun se lumi rupeaa kantamaan oikein ihmistä
niin se tulee hanki sitten joka kevät kun se on jotta tulee välistä vettä satamaan ja sitten se yöllä se taitaa kylmää jotta sitä tulee hanki jotta me olemme välistä hevosella kulkenut hangessa ja kun kulkee jalkaisin ja monta kertaa minä olen kulkenut karpusesta hiela penikuorman ja siitä ylttö se on ollut niin kehnoa se hanki jotta vain kun - minulla on ollut karpuset jalassa niin sitten se on kantanut jotta ei ole ikään nähnyt mitään siitä minä olen kulkenut kaksi kolme penikuormaa - varhain aamusella kun kun minulla on ollut karpuset sillä kehnolla hangella ja se on käynyt niin hyvin jotta sitä on kulkenut niin kevyesti
no suksi se menee luikeasti semmoisella kovalla hangella
niin se ei ole hyvä ja sitten tulee sellaisia holeja ja ja sellaisia pahoja väännöksiä siinä jotta sen taitaisi saisi sen katkaista suksen kun tulisi niitä vasten kun se on niin kovaa kylmettynyttä lunta hanki kun on niin kylmettynyt jotta kun tulisi vastaan sellaista niin se taitaisi katkaista suksen sitä saa katsoa hyvin ympäriinsä jotta - sitä näkee minne menee suksen kanssa kun on hanki se ei ole niin jotta se on ikään kuin lattialla kulkisi arvoltaan jos on paljon lunta siellä on monta pahaa paikkaa johon suksi taitaa tulla ja sitten se ei kylmä aina niissä syvimmissä holeissa mutta ne on löysää ja kun suksi tulee sinne niin minä olen monta kertaa saanut suksen katkeamaan kun se on tullut sinne yhden kerran minä tulin suksessa ja siinä oli puro se ja se oli aukinainen puro ja minä ei sitä äkännyt jotta puro oli auki ja minä tulin puroon ja se suo siinä - puron rannalla se oli niin pehmeää jotta sukset ne lensi sinne suohon jotta aina mäyksiä myöten jotta minä kaaduin sinne hankeen ja sitten minä sain vetää pois ja sukset sieltä suosta ja minä ajattelin ja nyt minä saan köntiä täältä pois vaan ne oli yhtä eheitä se oli niin pehmeää siellä alla suo jotta ne pistäitiin sinne niin hyvin jotta ne kesti
kulkiko ne koskaan kesällä muuten suolla tai tai tuota rannalla semmoisella semmoisessa karpusessa vai oliko se vain talvipeli
talvella ne kulki ei ne - ei ne kesällä niitä tarvinnut ne ei niillä ei ollut sellaista niittämistä jotta ne kulki karpusessa ja niitti järven rantoja se ei ollut mitään kulkea sellaista heinää ottamassa vaan minä olen ollut yhden kerran kanssa kun me niitimme järven rantaa jotta minä kuljin tätä myöten järveen ja niitimme sitä ja sitten me veimme sen - ne heinät sieltä ja se oli niin vetelää jotta ei hevoset tainnut sinne tulla vaan ne pani pitkän köyden siihen ja siellä jossa se oli maankamara niin kova ja niin ne pani sitten köyden - niihin aisoihin ja sitten hevonen veti ne heinäkuormat ne sanoi jotta ne oli hyviä lehmille ne heinät

no se Kettunenkin kuoli
niin se teki ja se oli niin jotta - siitä ei sillä ei ollut mitään tautia siinä erinomattain vaan sitten oli kaksi vuotta niin kun se sai sen ensimmäisen aika tuli sen päälle jotta se ikään kuin nukkui ikään kuin kaatui se ymmärsi sen jotta se oli jotakin ja sitten se meni tohtorin luo ja se sanoi jotta se ei saa itse ajaa sitä autoa ja sitten minä ymmärsin jotta minä sanoin Inhalle jotta nyt se ei elä kauan se on liian vanha vaan kun se olisi ollut nuorempi kyllä se olisi elänyt jotta se olisi tullut jonkin vuoden vanhempi ja se eli ylttö kahden vuoden sen jäljestä kun se ensimmäisen kerran sai sen ammuksen vai miten ne sanoi ennen vaan se oli niin jotta ne ei elä ylttö kuuden vuoden siitä kun ne saa sellaisen jos ne eläisi jokin kuusi vuotta niin se ei tule paljon enemmän minä tiedän yksi mies siellä Vermlannissa se oli niin vaan se ei ikään tehnyt mitään työtä mutta se kulki ikään kuin muu siinä se ei ikään työtä tehnyt nuoruudessaan on niin paljon jotta se oli mitä ja sitten kun se tuli vanhemmaksi niin se oli paksu ja lihava ja sitten se sai sen sellaisen mälläyksen ja minä sanoin jotta nyt se ei elä enemmän kuin herin kuuden vuoden lähes ja se eli kaksi kuukautta ylttö kuuden vuoden vaan sitten se oli se oli liikkumassa siellä Norjan rajalla sillä oli jotakin työtä siellä jotta se oli siellä sillä oli jotakin liikatyötä jota sillä oli siellä jotta sen piti mennä sinne niitä varustamaan ja sitten se tuli kävelemään liian sievästi jotta kun se tuli sisään taloon niin se istui siihen penkille ja siihen se nukkui yhdellä kertaa sen minä ymmärsin jotta se ei elänyt kauan
kävikös se Kettunen monta kertaa siellä Vermlannin metsillä
se mahtaa käynyt siellä kahdeksan kertaa jotka on siihen kirjaan kirjoitettu kahdeksan kertaa se kävi siellä vaan sitten se on siitä jäljestä joka ei siinä kirjassa seiso se on käynyt siellä monta kertaa mahtanut kahdesti vuodessa siellä käynyt jotta se on ja nyt se kävi nyt talvellakin - se kävi se on jokin kaksi kolme viikkoa sitten se mahtaa olla kävi Tukholmassa ja sieltä se tuli sitten kotiin päin ja ja siinä laivalla se nukkui yhdellä kertaa jotta se oli heti sillään valmiina jotta se kävi niin sievästi sen loppu siinä
no se oli ruulea mies
oli se hyvä mies puhumaan ja se muisti kaikkia ja se oli niin hyvä mies puhumaan ja tietämään kaikkia jotta se se kävi siellä metsissä Vermlannin metsissä ja se taisi ja muisti kaikki jota siellä oli puhuttu ja sitten se teki kirjan siitä ja se kävi siellä idässä tuolla itävallan idänpäässä siellä Volkankoukussa siellä oli suomalaiset ollut seitsemän sataa vuotta asunut siellä Volkankoukussa ennen vanhuuteen kyllä niitä oli tuhansia että - vuotta sitten vuosia sitten kun ne muutti sieltä pois jaa vaan sitten niitä jäi jokin sinne jotta ja kun Kettunen oli siellä ympäryksellä ja tutkimassa niitä suomalaisia siellä niin niin siellä oli vielä sataviisikymmentä henkeä jotka hyvin puhui suomea vaan siitä oli tullut vielä muu puhe siitä kun ne sekasi suomen ja jaa - niiden toisten ihmisten puheen - jotta siitä tuli uudet puheet jotka jotta ne ei puhu samaa kieltä kuin suomalaiset ja ne venäläiset siellä metsillä tai siellä Volkankoukussa vaan - ne ei suomalaiset killannut niitä väkeä siellä sillä ne meni pois sieltä ja sitten ne lähti niin kauas jotta ne tuli Suomeen ja siellä ne sitten tuli asumaan minulla on se kirja jonka Kettunen teki ja ne oli unkarilaisia suomalaiset ennen vaan sitten on ylttö neljäntuhannen vuoden kun ne meni joka toiselle asti ja ja sitten se ne jotka on Unkarissa ne ne ne tuli sinne ja sitten niillä on oma puheensa vaan puhe niillä oli omat puheet vaan se siinä löytyy vähän suomea vieläkin jotka jotta ne tietää jotta ne on samaa joukkoa vaan se on niin vanhaa jotta se on ylttö neljäntuhannen vuotta sitten mutta ne unkarilaiset ne on käynyt täällä paljon ja minä olen puhunut ja ne puhui suomea selvää suomea ne voi puhui kun ne oli niitä iso joukko vaimoja miehiä kun minä menneenä vuonna olin täällä ja ja ne tuli sinne Kettusen luo ja ne oli ikään kuin valtasuomalaisia ne puhui puhui suomen niin hyvin jotta ja nyt minä näin niin ne oli sellaisissa hameissa ne unkarilaiset niillä oli sellaisia pukuja jotta kyllä ne käy täällä Suomessa ne tietää jotta niillä on vanhoja sukulaisia täällä vaikka ei ne ne ei taida puhua suomea vaan ne unkarilaiset taida puhua ja ja suomea ennen kuin ne oppii ja se on niin suomalaisten vaan siinä löytyy sanoja jotta ne - ymmärtää jotta ne on samasta tullut vaan sitten ne on tullut sekaisin
milloin Kettusen näit ensi kerran
niin se mahtoi olla jolloinkin silloin tätä vuosisataa seitsemättä vuotta vai milloin se oli minä ei muista niin hyvä ennen kuin minä katson kirjaan minulla on niitä kirjoja niin monta jotta minä olen korjannut niitä jotta - minä tiedän jos minä katson sitä ei ole hyvä muistamaan niin hyvä vaan kyllä se oli käynyt siellä toista vuotta tätä sata-aastaikaa vaan silloin minä ei ollut siellä silloin minä olin Pohjois-Ruotsissa Luulajassa ja - siellä ja sitten minä lähdin Amerikkaan ja kävin siellä ja tulin sieltä seitsemänä vuonna syksyllä takaisin ja sitten minä tulin Kettusen puheille ja aina kun se tuli niin se oli ikään kuin minulla olisi ollut vainoamu vainutti sitä tulemaan ja puhumaan sen kanssa ja ja ne sanoi jotta kyllä se nyt tulee pian kun tänne on tullut suomalaisia ja niin se kävestyi se oli ikään kuin se olisi ollut säässä se sana jotta minä tiesin jotta - siellä oli suomalaisia ja minä olin Kettusen kanssa ja meillä oli - sellainen kone jotta me saimme panna niiden äänen ne toimitti jotakin ja ja sitten minä olin ja me kelkalla veimme sen sen koneen jotta me ei tarvinnut kantaa se - selässä ja Kettunen se ei ollut niin sitä niin se ei ollut vaattuna kantamaan takkoja mutta se vaan sitten minä kannoin ne koneet ja se kävestyi niin hyvin jotta - välistä me olimme sen kelkalla ja minä kävin ja Kettunen siellä sen Kaisa Vilhuisen luona ja ja me se oli kanssa ne koneet ja jotakin muuta vielä se oli kelkalla ja minä vein vein ne sitten sieltä Juhoilaan ja se kävi niin hyvin jotta minä olin niin vahva silloin jotta se oli ikään kuin se olisi pannut pienen hevosen siinä
siellä Juhoilassako Kettusen kanssa aina toimittivat
niin siellä me tapaamme ja sitten kun Kettunen tuli sinne niin minä olin sen kanssa kalalla ja ja se - me olimme kalalla ja se teki sellaisen minä ei - muista miten se oli vaan se teki keitti kaloista niin hyvän ruoan ja - me olimme siellä järvillä ja ja - otimme kaloja ja keitimme siellä ja elimme niin hyvin jotta se oli hyvä ja me keitimme ne kalat ja sitten me panimme voita siihen jotta se oli ikään kuin sitä jota me saimme siellä Rautalammilla vaan se oli niitä rantakaloja jossa ei ollut luita ne keitti ison iso pata jossa oli kyllä niitä oli kuusikymmentä litraa ja siitä ylttö ja ja sitten ne pani siihen voita jotta sitä oli monta kiloa voita siihen ja sitten ne syötti meitä siellä niillä kaloilla ja ne söi jotta ne turposi se oli vahvaa syömistä hyvää siitä olisi tainnut lihoa liian paljon
no se Kettunen oli silloin nuori mies
niin se oli nuori mies se oli se oli suksessa hiihtämässä kanssa ja se kävi hyvin ja sillä on ollut hyvä se on ollut vahva ja hyvä elo sillä on ollut aina se ei ole ikään ollut sairaana mutta yhden kerran se sai jotakin tuohon korvan taa ja vaan sitten se oli käynyt siellä sen lääkärin luona ja ne avasi tuosta ja sitten se paransi sen sievästi se on paha kun tulee tuohon korvan taa kun ei sen saa pois siitä kun se saa ruveta tulemaan pahaksi niin sitten se menee päähän ja se on sitten surma tulee yhdellä kertaa sitten sinne ei ole hyvä sillä parantamaan kun se saa mennä pään sisään siellä on koloja josta se menee sinne tuossa korvan takana vaan sitten minä ei ole kuullut jotta se on ollut sairas sitten sen jäljestä mutta se on ollut hyvä ja se on ollut matkassa aina ja ja tuolla - Helsingemaalla eli se oli siellä luoteessa Norjan rajaa vasten se oli Härjödaalen siellä on niitä lappalaisia siellä se oli yhtenä vuonna niiden kanssa ja ja ja kirjoitti niiden vanhan puheen jotta se oli ympäriinsä niitä puheita se se oli kirjoittamaan niitä jotta sillä oli paljon kirjoja niistä
oliko siellä metsillä silloin ennen vanhuuteen paljon seittysiä ihmisiä jotka suomalaista toimittivat
kyllä niitä oli monta jotka osasi ja niillä oli hyvä muisti niin sitten ne puhui kaikkia asioita ja ja niitä joita ne tarvitsi ne ne oli niin jotta ne tiesi miten tehdä jotta ne paransi jos kun niissä olisi jokin tauti ja ja sellaista ne oli itse siellä jotta ei siellä ei ollut lääkäreitä mutta ne sai itse parantaa toisensa ja jos ne katkaisi luut niin se oli yksi joka oli niin viisas jotta se oli hyvä tekemään sellaisia -- miten ne sanoo sen jonka ne käärii ympärille minä ei muista nyt ja se teki ne pajupuskan oksista ja sitten se oli hyvä käärimään sen ympäri ja se se oli niin - hyvä jotta ne ei ikään saanut mitään pahaa siitä mutta kun se teki ne valmiiksi niin sitten ne paransi niin sievästi jotta se oli yksi joka väänsi jalkansa poikki ja se oli siellä Tuurspyyssä ja ne lääkärit oli niin jotta ne ei ollut hyvä sitä saamaan ja se sai kuoleman siitä ne on liian kehnoja ja se oli niin se rajavahti kun se löi poikki reisiluun tuosta niin niin sitten ne pani kokoon sen ja sitten ne pani ison rautapetäsen sinne sisään ja kun se sitten paransi se luu niin niiden olisi - pitänyt ottaa pois sen sieltä vaan sitä ne ei ymmärtänyt mutta ne antoi sen olla siellä ja se sai sellaisen pahan jotta se ollut hyvä olemaan mutta sen piti maata aina ja sitä vihavoi vaan sitten tuli yksi muu lääkäri sinne Tuurspyyhyn ja se sanoi jotta se on se naula joka on siellä sen pitää ottaa pois sieltä ja ne teki niin jotta ne otti pois sen sieltä vaan sitten se oli tullut niin kehnoksi jotta se ei ollut hyvä seisomaan sillä jalallaan joka oli ollut niin rääkätty mutta se tuli niin jotta jotta ne sen jalka oli kuollut pois jotta se ei ollut hyvä seisomaan ja sillä ja ja sitten se tuli niin jotta se se kuivui pois jotta se kuoli siitä kun se olisi ottanut sen kelkan ja sillä kulkenut pitkin sitä jäätä niin se olisi elänyt vielä se oli se ei siinä ei ollut mitään tautia vaan siitä se sai kuoleman ottaa polkupyörän ja mennä sinne sen jäätielle ja se oli ikään kuin lasia olisi kulkenut pitkin ja siinä oli oja ja siihen ojaan se ei nähnyt sitä mutta se tuli pyörimään siinä ja meni siihen ojaan ja ja se löi linkkua se hiulu siinä ja ja sitten se kiisi ja löi kankkunsa siihen jotta se katkesi
no se Kaisa Vilhuinenko siellä taitavimmin paransi
se oli niitä jotka oli parhaita kun siellä minä ei muista muuta mutta yksi vanha vanha akka siellä oli yksi joka kyllä se oli vielä parempana se oli minä olin pieni poika silloin jotta se oli jo niin vanha jotta vaan se olisi opettanut minulle sellaisia taikoja vaan ne oli niin humalapäisiä ne vaimot siellä jotta ne ei tahtonut sen - minua opettamaan mutta ne teki niin jotta se sai mennä kotiinsa jotta sillä kun se opetti minua vaan kun ne olisi ollut hyvät päät niillä oli eikös - se olisi ollut se sama jotta minä olisin saanut oppia niitä taikoja ja kaikkea sitä se olisi tainnut olla hyvä kun niitä olisi tainnut ja jotakin hyvyyttä tehnyt eli jotakin muutakin niin se olisi pitänyt olla muisto siinä vaan sitten se tuli se oli niin vanha jotta se kuoli minä ei tullut näkemään sitä sitten se oli luodepuolella sen Viginjärven siellä mäen rinnassa ja siellä se tuli sitten kuolemaan
tekikö Kaisa Vilhuinen hyvyyttä vain niillä taioillaan
kyllä se sen teki jotta ei minä muuta tiennyt mutta se teki hyvyyttä se oli niin jotta se oli yksi mies siinä sen lähettyvillä jossa se asui niin siinä eteläpuolella Juhoilan ja se sai silmäänsä hiekan ja se on niin jotta kun se tarttuu silmään niin se ei mene pois siitä kun ei sitä saa pois muuten mutta vaan sillä oli se hiekka siinä silmässä monta päivää mahtoi olla neljä päivää vaan se tuli värremmäksi ja kehnommaksi siitä ja sitten se ei tahtonut uskoa jotta siinä oli mitään kun ne sanoi jotta sen mennä Kaisan luo niin kyllä se parantaa sen vaan se tuli niin kehnoksi siitä jotta se sanoi jotta niin nyt se saa tulla niin kuin tahtoi minä menen sinne arvollaan sinne sen Kaisan luo niin -- se saa jos se tulee hyväksi niin se saa on hyvä sitten vaan se tuli sinne ja toimitti mitä mikä se oli sen silmän ja sillä oli peite ylttö silmän noin jotta se ei ollut hyvä liikuttamaan sitä niin paljon ja se Kaisa se ei tehnyt muuta mutta se otti pienen - puukupin ja siihen se pani vähän vettä jotta se ryyppäsi yhdellä kertaa sen veden ja ja nielaisi sen sitten ja ja samassa kun se nielaisi veden niin niin se repäisi sen silmässä ikään olisi ollut naskali joka olisi pistänyt siihen ja sitten se oli hyvä heti sillään ja kun ne katsoi sinne silmään niin ne näki jotta siinä oli pieni arpi jossa se oli se hiekkapetänen istunut se on ollut ennenkin niin se ei olekaan hyvä saada - sitä pois siitä minä olin yhden kerran Tukholmasta Vermlantiin vasten junalla ja se oli yksi nuori tyttö joka oli siinä ja se oli saanut siinä ne oli ne koli jota ne kolia kolilla niitä vaunuja poltti jotta ne sai sen sillä liikkumaan sillä niin nyt niillä on se sähkö jolla ne vetää vaan silloin ei ollut mutta se ne kolilla sitä lämmitti ja se sai silmäänsä se oli ulkopuolella ja se tulee sieltä kun on läsnä sitä jossa se savu tulee ja - kun - tuulee niin se tulee sieltä ja pieniä kolipetäsiä on kanssa se puhaltaa sen pihalle ja se sai silmäänsä sellainen ja se tuli niin kehnoksi jotta se ei tiennyt mitä sen olisi pitänyt tehdä ja se sanoi jotta ne saa ottaa - ja sanoi jotta se saa tulla lääkärin luo vain siellä ei ollut se oli isoa metsää ja minä sanoin jotta täällä ei ole ja minä kysyin siltä joka sitä siinä junalla oli se konduktööri jotta - olisikos siellä taitaisi olla jokin lääkäri vaan se sanoi jotta täällä ei löydy niitä ennen kuin siinä ja siinä minä ei muista missä se oli jossa se ja sitten minä sanoin jotta minä katson sinun silmäsi ja minulla oli se lasi kanssani jota minä aina pidän ja minä otin ja panin väänsin ylös sen silmän ja sitten minä tällä ja se se teki sen - hiekkapetäsen siellä niin isoksi jotta minä näin sen ja minä otin ja väänsin sellaisen torven noin jotta minä sain sen - väännetyksi ja jotta se tuli kovaksi minä väänsin sen noin ja ja sitten minä otin yhdellä kädellä siihen - silmäkulmiin ja sitten minä panin noin ylttö siihen ja ja se ei ollut tarttunut vielä se ei ollut tuntia ollut siellä ja se sai sen löysi sieltä sitten se tuli yhdellä kertaa hyväksi kyllä se käy minä olen monta kertaa silloin kun minä olen ollut junalla niin ne on tullut kehnoksi ja minä olen ottanut ja puhaltanut hengen niihin heti sillään sitten se on yksi vaimo joka oli minä ei tiedä mitä sille tuli ja minä näin sen jotta se oli jotakin ja se oli niin ahdas tuosta ja minä menin sinne ja se oli jo herin pyörryksissä ja minä menin sinne ja repäisin ylös sen tuosta rinnasta ja ja puistin sitä vähän niin sitten se havahti ja se tuli hyväksi ja minulla oli vähäsen viiniä laskussa minä otin siitä ja annoin sen sille pienen ryyppäyksen ja sitten se virkistyi yhdellä kertaa vaikka minä ajattelin jotta minä olin niille lääkäreille vertaa ne olisi ne uskoi jotta minä olin vaan minä tiesin mitä siinä tarvitsi kun minä olin nuorena niin minä olin siellä sairashuoneessa siellä rekementillä jotta minä siellä sain oppia paljon enemmän ennen kuin ne tahtoi minun oppimaan se oli ikään kuin ne olisi pelännyt jotta sillä olisi saanut liian paljon tietää muutamat niistä nuoria lääkäreitä ne ne oli vähän ikään kuin niillä olisi ollut pelko siitä jotta minä olisin tullut värrempäni kuin ja paremmakseni kuin ne itse oli
toimittiko Kaisa Vilhuinen Kaarlolle tietojaan
nej se ei mahtanut niitä niin paljon sille toimittaa se ei mahtanut se Kaarlo olla niin ahnas niitä taitamaan mutta kyllä se jolloinkin taisi kuulla kun se puhui ja luki niitä niitä vahvoja sanoja vain minä muistan se oli muisti jonkin sanan niitä niitä oli karhunnosto ja sellaisia vaan se ei sillä ei ollut mieltä siihen Kaarlolla jotta se ei huolinut niitä oppia mutta se sai jäädä sen mahti kuoli pois
eikö Kaisa kenellekään niitä toimittanut
ei se ei toimittanut kun ei tullut hyville puheille kahden kesken sen kanssa niin ei se ei toimittanut joukoille näitä niitä vaan minä olin sen hyvässä uskossa sillä jotta se minulle välistä toimitti jotta vaan minä en ollut niin jotta minulla ei ollut joutoa niitä opettaa vain kyllä se olisi ollut minulla oli ne käräjäasiat jotta minulla oli niin kiire aina jotta minä sain juosta Norjan ja ja Norjassa ja Ruotsissa ja ympäriinsä jotta minä sain puhua niiden ihmisten kanssa jolla ne oli panna niiden nimet jotta minä sain kulkea kuukausittain ja hakea yhden miehen minä yhtä miestä minun piti hakea jotta kuusikymmentäseitsemän kilometriä se oli paha silloin kulkea ei ollut minä tulin Amerikasta ja ja se oli niin jotta siellä oli ollut teitä mutta ne kulki etelään ja pohjoiseen ja sitten minun piti kulkea ylttö niiden - mäkien siellä ja ja kun minä tulin se oli Ruotsin puolella ja ajoi hirsiä siellä ja kun minä tulin sille sinne niin sitten se oli mennyt kotiinsa Norjan puoleen ja kun minä tulin sitten taas sinne niin sitten se oli mennyt sinne työhönsä ja niin minä sain juosta monta kymmenittäin kilometriä vaan sitten minä - tein niin jotta se minä sain sen sellaisen kutsukirjan sille jotta se sai tulla sinne käräjähuoneeseen ja siellä se se tuli jotta se toimitti miten se oli ja se ei ollut ikään käynyt ja se oli tehnyt sen sen kauppakirjan vaan se ei ollut siitä mitään ennen kuin se ei siinä oli mies joka oli myynyt sen vaan se metsäkuningas kuningas pani siihen sitten ne sen nimen joka ne teki - jonka olisi pitänyt myydä sille sen vaan se oli skelmyyttä jotta siitä ei tullut mitään ja sitten se uskoi jotta se on vanha se mies jotta se oli tehnyt tällä lailla jotta se tutisi niin kovasti vaan minä - sain Amerikasta sitten sen kirjoituksen siellä me teimme valmiiksi sen me kysyimme - miten se oli käynyt se hantu ja ja jotta se myi takaisin sen metsän ja ja sitten se ei ole siellä Ruotsissa ollut se oli kolmatta vuotta se sitten kun se lähti Amerikkaan niin ne oli tehnyt ne handut ja ja sitten minä sain ne paperit sieltä ja ja siinä ne sitten istui vaan se metsäkuningas se ei tullut sinne sinne käräjähuoneeseen ennen kuin se sai sanan jotta sen tulla eli ne tulee hakemaan sen raudoissa sinne sitten se se laukesi yhdellä kertaa kun se sinne tuli se tiesi jotta jotta se tuli kun ne kuljetti sen sinne niihin pieniin taloihin
oliko siellä Amerikassa iso joukko Vermlannin metsiltä ihmisiä
oli sieltä sieltä meni heti joka talosta sinne pohjoiseen sen Cokaton ympärille Minnesotassa siellä oli paljon - Vermlannin suomalaisia ne oli suomalaisia herin kaikki ja se oli yksi yksi joka meni sinne ja sillä oli vanha ukko ja sen akka ja tytär ja ne oli kolme henkeä ja niillä ei ollut mutta puolitoista silmiä kolmella hengellä se akka se oli sokea ikään kuin kivi ja sitten tyttärellä sillä oli puoli silmää ja ja sillä ukolla sillä oli yksi hyvä silmä vaan se oli niin vahva se mies jotta kun se tuli sinne niin se sai siellä sitä maata ja se työtä teki siellä ja väänsi ylös sen farmin jotta se höystyi siinä jotta se sai rahoja ylöti sitten kun se oli jotta se kuoli siellä siellä oli hyvä maa ja siellä kasvoi hyvin ja mies oli vahva ja ja väänsi ylös maan

toimittivatko ne ihmiset silloin ennen vanhuuteen siitä Gottlundista
kyllähän toki ne puhui sitä ja ja niillä oli kirjoja siellä siellä löytyy vieläkin Juhoilassa oli se raamattu niiden Gottlundin jäljestä ja se on se Röjdmark on tohtori siellä Tukholmassa se on niiden sukulaisia sen Juhoilan tyttären pojan poika se on ja sillä se otti sen kirjan sieltä jotta ei se olisi tullut - jotta ei ne - saanut hävittää sen ja se on sen kanssa siellä Tukholmassa ja siinä on Gottlundin nimi ja me katsoimme siihen ja se oli yhden kerran kun lantsherra lantsherra tuli sieltä Vermlannista sinne metsille ja minä panin sen lukemaan minä puhuin sille suomea ja sitten se katsoi siihen Gottlundin kirjaan ja se luki siinä ensimmäisessä virressä siinä Mooseksen kirjassa ja se puhui luki sen niin selvästi ja ikään kuin se olisi ollut valtasuomalainen ja sitten minä puhuin suomea sille niin se sanoi jotta ei minä ei taida puhua suomea se sanoi
missä se Gottlundin kivi on
se on siinä Hovassa se on siinä - itäpuolella sen Hovan talon siinä harjussa se on vielä siellä
sielläkö metsässä
niin se on siellä niin kuin se on ne otti paljon kiviä sieltä silloin kun ne teki sen myllyn ja sahan siellä ja me ajattelimme jotta se olisi ne olisi ottanut ja särkenyt sen sillä kun ne otti niin paljon kiviä siihen tammeen vaan minä olin siellä vaan minä olin juossut niin paljon metsässä jotta se tuli pimeä ja minulla oli nälkä jotta minä ei tainnut kulkea siellä koko yötä sitä hakemassa mutta minä menin pois sieltä vaan sitten samassa se oli yksi muu mies joka tuli sinne ja katsoi sen sitä kirjaa jota Gottlund oli kirjoittanut ja ja se oli hyvä löytämään sen kiven ja ja sitten ne otti - pois sammalet siitä jotta ne ne näki sen nimen ja se se mies joka oli sieltä Lindtorpassa - Olaf Lindtorp se kävi siellä ja ja sitten se sai ne nimet jotta ne oli hyvin näköisiä siellä ja nyt ne on jotta niitä näkyy

no sinähän siellä Juhoilassa olit pikku poikana jo
niin minä olin siellä kun minä olin niin passi jotta minä se oli hyvä kun ei ollut mitään muuta tehdä niin minä kesällä kuljin siellä vuohien ja lampaiden kanssa paimensin niitä ja se oli niin hyvä kulkea niiden kanssa metsässä ne oli niin hyviä ne eläimet - välistä ne meni itse sitten kun oli iltaa ilta vasten ne ja kotiin päin minä olin niiden kanssa vain ja ja sitten syksyllä minä tein sellaisen kalahuusan sinne Viginjokeen ja siellä minä sain niitä pieniä kaloja minä kajotin niitä sinne siihen kalahuusaan ja ja pukit ne tiesi jo kun ne sai nähdä jotta minä otin sen pitkän seipään ja panin veteen jotta kun minä yhden kerran talutin pukin sinne jotta kun ne pienet kalat tuli sinne huusaan niin ne ymmärsi ne meni sinne itse ja ja kun sen jälkeen kun kalat tuli sinne niin ne söi ylös ne ja ne lihoi jotta ne oli ikään kuin sikoja syksyllä niin paksuja
siinä Juhoilassa oli yhdessä samassa rakennuksessa talli ja sitten oli se lehmien navetta
niin niitä oli pitkä ja sitten siinä se oli pitkä rakennus ja ja lato jossa oli heiniä ja ja viljaa ja ja sitten siinä - itäpuolella oli jossa ne vuohet ja lampaat ja siat oli niillä oli oma talonsa vuohilla ja lampailla ja sioilla
oliko vuohilla oma puosa
oli ne ne jakoi sen - jotta oli kaksi puolusta siinä ja sitten vuohet ne oli itäpuolella ja lampaat luodepuolella
no kaksiko siinä Juhoilassa aittaa on
on siinä ne ne on siinä vieläkin Mattilassa se oli yksi norjalainen joka asui siinä se otti ja pani sen katon jotta se oli yksi katto ylttö molempien ja vaan Juhoiassa ne ei ymmärtänyt tehdä niin kuin ne pani uudet katot päälle - ja sitten ne oli - ne nosti ylös ne ne aitat jotta ei ne jotta ne oli ne oli tullut maahan ne kivet oli kaatunut pois ja ne ei ollut hyviä miehiä ne teki sen niin kehnosti jotta vaan kun ne olisi pannut jotta molemmat aitat olisi ollut samassa katossa se olisi ollut parempi vaan nyt se juoksee vesi yhdestä katosta sen toisen seinälle sillä se oli jotta se - yksi aitta - märkänä se panee vettä sen toisen seinälle jotta ne märkänee niin
no mitäs siinä toisessa aitassa pidettiin
siinä oli niiden vaatteita - siinä yläpuolella ja sen alapuolella siellä oli viljaa siinä - yläloukassa siellä oli niiden vaatteita ja sitten siinä eteläpuolimaisessa se se oli ikään kuin maitoaitta kesällä ja jaa - kyllä niillä oli jotakin siellä niillä oli lihaa siellä yläpäällä ne pani suolasi sitten lihat ja sitten ne kuivui ne - aina saunassa jotta ne tuli ikään kuin herilleen paistettu me lämmitimme saunan niin kovasti jotta se oli niin kuuma ja sitten me löimme vähän vettä päälle ja ne oli jotta me leikkasimme niistä reisistä lihaa ja se oli niin hyvää jotta ja sitten tuli vähän savua niihin
No makasko ne kesällä siellä aitassa?
makasi ne kesällä aitassa niillä oli siellä ympäriinsä ja ne mahtoi maata luvassa ja aitan päällä siinä pohjoisaitan päällä siellä tytöt makasi tyttäret ja miehet ne makasi muualla sitten ja muutamat niitä miehiä ne makasi siinä savutuvassa yöllä hielä vuosien aikana